Lu Collage è un tipu di arti unni si juncinu tuzzaredda di carta, petri o fotografî ncapu na superfici ca pò essiri cartuni, lignu eccetera. L’idea è chidda di creari un quatru cu na imagini, utilizzannu tanti tozza nicareddi. Pi fari un Collage si havi a sapiri primu la imagini ca si voli creari e doppu accuminzari a junciri li tozza unu cu l’autru pi completari la imagini. Si si avissi a fari un erruri si pò lassari stari pirchì tantu 'un si vidi.